Ya raha ohatra zegny anao zegny avy ami- <hesitation> avy miasa na avhy avy misy zavatra natao na avy an- avy an-ts na avy any à l'école ke misy zavatra fotoagna vonjegny hoe tavela dimy minitra ny fotoagna anagnana mba tsy ahafahagna hoe andeha hamonjy asa ohatra hoe miditry amin'ny roa zegny de efa amin'ray sasany mahery efa latsaka diminy de ny sakafo tokony atao am'zay de sakafo malakilaky masaka, na mahandro atody endasina, na izy koa mahandro paty telo minitra efa masaka de zay.